الا تحرقات ليا الماكلة فالمقلاة كناخد الحامض تناخد الخل تناخد الخميرة الفورية و تنخليها واحد نص ساعة تقريبا عاد كنغسلها يالجيكس و من بعد كندير عليها شوية البكينغ باودر